En mosusuila sa weang kekanen natua dulu dulu setua kebanyakan wiambale semasiwo <hesitation> kekanen <hesitation> biem pe pas woknea taldi taldi ini ring jadi pelanea ko teakan sabahasa ne <hesitation> apa nasi milu itu biar sinebok talde initu pas siwone tua dulu ahh maksudne masiwoklanea itu pasiwoknea talem bir pasiwon karna <hesitation> entalitin metangwian tial jadi semengewak uma mengewa wingkung wak uma tumang wian tian <hesitation> kekanen dei cepat dei repet marem toana sam sam samekan <hesitation> kekan <hesitation> biar sepenetal dei haa saa wean apa wean kekanen esa pilanean nasi jaha haa nitu nitu samasiwon itu <noise> itu kwa kadang <hesitation> hamasiwo wean nasi jaha peneron kebanyakan peneron ne netoum benang see uremokemaluar yam benang asea marengi benang sea masero nasi jaha cuma sasan nasi jaha. Di di hari hari wean <hesitation> hari hari tertentu sa wean pengucapan kapakin wean <hesitation> kinawengan ahh teamo <hesitation> masip palo ne kekawean pilawean nasi jaha den ea nasi jaha den odoh itu sasea kla wawia wi acara langsung apabe kasa itu pekanan pasu pasu otupa pemei dabu dabu weanse lebe jagonam pa peparna keparna mekaan <hesitation> awiya erwe nopumea pekanan oitu ohh sedap kasa nitu memang la weanse mo mikir mikir itu oasapa nasi nasi jaha oh nasi lewo ke nasu nasi lewo ohh nasi lewo' masa pekakanen padahal netuana maksud nasi lewo tuan nasi jaha maksud nea patunun wia patunun to besi wiaa <hesitation> tablang rames besitu rames otutu napi toana jadi ningarane tua nasi jaha toane kan masi won di' tu telansung isi wian tablang dei dei wia isi wia rames mesti mopake pakean apa <hesitation> daong daong sout wela wela daong sout itu ngerem lulut. Otuy ise isena mbiar wetu sin senobokoar santang nakean bawang mea salibata otu luluten luluten kwa mobela itu napi ah kebanyakan palunutan nea napi kayu kayu cingke lebe wangon wangon pa palulut kana mbarana wangon de repetma derepetna masib sin napi <hesitation> nitu siaken maro okomu osia lutuo kumalu warow apa kumalu waro danonam matasoy komalor sandiri atea koman ta ure at marengi sen lulut rames tu maengis ya takuma komaan kerut kumerut nitumbea witun tablang jadi kimete mepekanon.